नरा देश हे विश्व में जीमे सब देशा में अलग अलग मौसम रेवे। जसा की भारत में तावडो हिट रियो बादला हो रिया जरूरी नि हे की दूसरा देशा में भी या के नई को मौसम हो। <noise> जसा अमेरिका हेगी, यो भी 1 बड़ों देश हेगो एमे भी मौसम अलग अलग तरह को रेवे। जसा की कोई दन तावड़ो हिट रियो तो कोई दन फाणी आर्यों कोई दन ढूंढ़ालो चल रियो। तो आश्य हेनी सब दन समान मौसम नि रेवे। सब जागे को एक सार भी नि रेवे। <noise> सारी जगह को मौसम एक जसों नि रेवे कोई दन फाणी आर्यों तो दन बादला हो जावे जोर का।